Raha mikasiky Russie ndraiky tsy de misy raha hay tegna hoe tsisy raha hay mihitsy fa ny mba haiko edy zao hoe Vladimir Poutine no président-jareo.